Itar tra tapalanka akue ngil ngil enga rebna kme halioku bte rarre beraku amanka ni mansa mansi mansantoa. Amanka ti- meti mar kawen i mansa. <hesitation> nonte ngil ngil enugukua rebna kelami tar batme hate raku a manka ni mansa mansantoa na manka ni niaku. akue trare niga mamana ken i niaku mne kto tspene wona tra man ka ni mansa, trahi mansa e rhewe kamia manke masal ka ki mar lu miagen. I niaku rke te tra won guku manke hahan kana traha hena mansa. ti katsin lawolta rebna tra tana makum. e hat e rehewe masal ka. kelawen tra tana han. E masal ki taren. Na i romana tan emua tna a manke hahan ka tanamna hena te katsin la won mului heni mansa ti katsin lawa rebni parorna. e hat i taren. U mona. u mona la te lmolmo waka mni hasso lol. So i romana te katsin la woruwen tra tana makum. e <hesitation> a rebne use hamansa tnera kate gome gaga lmolmo te tap- tapna naka te tra tre gaga mats ke tsine na A peg pegle. A mobail e gmo tnera pog- pegle. te hala mne rin a maska. A mobail e hasisi balina ti mar kto kto wa rebni mansa. I ske ske a tuhil ti pu- puhu silto ti hal- hala mnia rebna man maska, mne niga bla has, nu mona, ti sua ya rebna, mne niga bla has traha te lmo lmo waka, a rebna mi yantuen la lol. U mona e yantuen talikpo te kto wa panna lmo lmo. So i romana e ha hanka mna. aman maska. alue luemen tra ka te hagono hala tnerma a rebnu poka. Aka tan te gomera u tsku tsku. a mobail.